Mbola tsy ary nahita écureil za fa amin'ny film nahitako izy ndraiky amin'ny dessin animé. Fomba ataony <hesitation> hiomagnana ririniny: izy manomboka kakazo. Ave mangala hanigny ke afômpony hanigny io, ataony agnatin'ny lavaka kakazo lay nitombohany.